راح نقول لك يا صاحبي عشان تتعلم اللغة بسهولة عليك بالاساسية، تتعلم الحروف والأرقام والكلمات الأساسية أهم شي يا اخي الممارسة اليومية، حاول تلاقي وقت لكل يوم تتكلم ولو ربع ساعة راح تفيدك أنك تسمع أو تتحدث باللغة هذه راح تفيدك أتشاهد الأفلام باللغة اللي نحبها راح تفيدك تستخدم التطبيقات راح بفيدك، تحدث مع ناطقين بتلك اللغة راح تفيدك كثير.